Oime mokoi jovi vae jare pitavae, jovi va ikavi yandembaeraji yave yau ereimbaeti yave oyovaqueño yau pitavae, yambopupu itakupe jokurai jee ngatu yauvi